<hesitation> Toetriny- toetran'ny kangoro, <noise> <laughs> na izyy tsy ary hitako kangoro fao <hesitation> ny toetra haiko anagnany faogna izy matanjaka. <noise>